تربيت طبعا في الديرة البحرين ديرتي البحرين ايه كان ايام زمان يعني احسن احلى ايام والله يعني ايام زمان ايه كانت البحرين يعني مب زحمة نفس اليوم الأوادم كانوا طيبين الحين البحرين مو نفس قبل اكيد يعني بس